Ȧ, sèè ka hawe e dùùm ka jiwiè ka kɛɛyɛ̀ maŋ nyiìŋ, e ɗeweɛ̀ sua mìȧŋ mìŋ donȧŋ jȧȧ maŋ keì kààìŋ kii mȧŋ wèè ke gɔɛɛ yii, sèè mìŋ yewe dìì jɔɛ̀ mìŋ e keì jɔɛ̀jɔɛ̀ɛ mìŋ nyɛnɛŋ lɛ̀ mìŋ donȧŋ zòòlò Dayȧ, kɛ̀ kȧ dàwè Dayà wòim kpuumȧŋ wèè ka kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nyiiŋ mùnlaŋ, sèè mìŋ yewe dìì e e e tòmo jiɛ̀jiɛ̀ɛ mìŋ nyɛnɛŋ lɛ̀ tiŋ nȧŋ yaȧ wèè ka kȧ ko toomo mio, ko toomiìŋ zȧ nȧŋ yaȧ koɓɛ̀i yèi mìŋ yaȧ tɔ̀ɔ̀ sùȧ aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ wèè nɛ̀ŋ gbèe lɛ̀, kpeiŋ kɛ̀ kȧȧ ka, mìŋ kɔ̀ȧa, mìŋ jaȧa e gɔɛɛ kìlȧ ɗìò tɛɛ, e gɔɛɛ kile ɗìò tɛɛ kɛ̀ kà kɛ̀ɛ̀ gboo mio kȧ hawe kȧ jiwiè, seè tii yeweo kɛ̀ kȧ ɓɛìŋ kɛlɛ̀ wèè ka kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ Dayȧ zòòlo, e jemɛ̀ lii mìŋ nyɛnɛŋ wèè gɔɛɛ.